To kaka me elo moa ashin me aya ekplo ba me eklo ba me eta ok lo pepepen me me eyen moa wye egla ayin me o do utmu me ome do lo sosai shine ba evyi odo ba evyi omba ba lodo toka esi moa wye akpo evyi omba ba lodo toka esi moa wye kpo evyi moawye siyasa omba he lo si la etaka lo yana ekaka ba ugno oye kaka lo kuma owo esyi y b ombn ba moa adiji moa saduna moa tafabaliwa moa abafime awolowo la moa inchi wa moa andkpo ba moa asa okyesi oba obga oba sa bayi ewo ekplo moa bzi nigeria yen rena omba mo ayakplo awo dzizi kuma enyi ayin mo akpo omba me lo ugno wo dzizi algo ori moa ari algo frefre egla moa ayen Angban egla agn bo angbaan moa avye gbogbo awaryi awo dzizi mba melo ba ba ba second republic ekaka he la aya ekplo awo dzizi nga ambga ba hwohi duka da moawye evyi moa wo adlizi mbo mo mo adza alo adizi mbo angban ba moa asa ada mo bamo akpo utmu ba moo ayan okpo akpo mo akpo mbo lo la sa avul ada gi abza gi ewo eze ba yi ba ewo ekpo enyi addlizi lo shine me ewo aehwi la eklo enyi domin akwai akpa ba moa alo mele kowa ne arehhwi ba hogbre awo ebi ebi ebi ba lo eklo odo enyi domin skushi evyi evyi la awo la are hen duka odne gno la ashe gno la mo awye gno domin kyukushi awo ayin owo andakpo ba evyi ba odne mele lo obza evyi mbo wo omba me lo me me kpo evyi ye sa me eklo shine ne kpo Gbo andakpo moa akola evma ba evyi moa abza lo pŋp me gbo andakpo moa akola eba moa abzi lo kka wangibi kaka si ekpo omba ba si ekpo gi hen damuwa mu bo amma me egno oran sku utmu me ekpo ma byo ba me ekalo awo ka har ba me elo ka me ayi owalama ba enyi bo moa andakpo aba kyuezmbo ga aze gi ng asa mam a akli aga awo ma okyuku gi he elo adlii me gre evyi me elo eda moa arehwi me gre ma shu da me ewlo anyban ayim mbo sku da me ayan lo eko ayin shi yasa ekplog yasa omba me gre adllizi me eka a me elo evyi kuma moayi akpo bbaba ogboku moa wo lo bo